Il posto che aggia stat ultimament che <hesitation> c'ho <hesitation> ch'aggia lasciat verament 'o core, è stato <hesitation> diciamo l'Umbria. Io ho girato il mondo. Ma chillullà che ch'aggia lasciat verament 'o core è pecchè ho fatto un un cinque giorni, di un <hesitation> percorso che ho fatto con <hesitation> un giro di cantine. Io sono uno che c' piace 'o vino, cioè nel senso che m' piace assaje a bere il vino, vino anche di qualità, di cantine, anche di bottiglia importante. E quindi ho associato un viaggio che ho fatto con mia moglie, <hesitation> poj un pò pò pò di tempo fa. Ho associato due regioni che p' me so molto interessanti, ch' è l'Umbria Toscana, dove ho fatto un giro di cantine importanti e da lì poi me ne sono andato nel Bordeaux in Francia, dove lì ho <hesitation> fatto un giro di cantine. Lì ho lasciato un pezzo di cuore, per l'amore che hanno verso questo prodotto che è il vino, la la la cosa, l'amore che mettono, la passione che ci mettono, le persone che ho conosciuto, <hesitation> tutti questi personaggi <hesitation> anche di una certa età e di un ragazzo. Quindi <hesitation> lì ho lasciato veramente un pezzo di cuore, perchè ho associato due cose, uno di stare sette giorni, otto giorni <hesitation> con la moglie e che che che che è chellallà che ti sta vicino in tutti i momenti e due un'altra passione che ho che è quella di bere vino. Quindi ho associato le due cose più importanti della mia vita, cioè l'amore nei confronti della persona che tu tieni affianco, la persona che ti segue, che è la moglie e l'amore e la passione che io ho e che coltivo giorno per giorno, che è il vino. Dove lì esprimo <hesitation> tutte le mie sensazioni, <hesitation> tutti i miei piaceri, dall'olfatto al gusto, all'associazione ai piatti tipici della zona e là veramente è stato il momento che che ho lasciato veramente un un un piacere nell'iniziarlo a fare e e e poi quando è arrivato il momento che dovevo lasciare questi posti. <hesitation> A malincuore me ne sono andato però aggio asciuto verament cu cu nu cu nu nà con una pienezza di ciò che avevo conosciuto e delle persone che avev conosciuto che veramente ancora adesso lo tengo nel mio cuore.